أعتقد أن اصحابي يصفوني بالشخص الطيب المخلص المرح ، <hesitation> لإن تصرفاتي معهم <hesitation> واضحة <hesitation> ما بكذب عليهم <hesitation> يصفوني بشخص موثوق <hesitation> بيحب المساعدة قضاء الوقت -وبيحب قضاء الوقت معهم.